Ra manyní rzenymaa xi rnieën lamaa pur que nama za danën como buny, nap'gamaa zz-sentimientos rníeën, nap'gamaa chi rzenymaa chi rgínynu lamaa, chi rdieln lamaa, chi rníen tïé coz mal lamaa, rzenymaa ni, nlazé runmaa chi rcágyiagmaa nubéz, chi nlaaz rúnramaa, chi runruma nubéz, queity rludí per rdá nyis'é loóhrumaa, chi-rzenyrumaa, rníeramaa pad queity riádinu larumaa chi-chi rcúlooh zac' zánú lamaa, chi rgyian zac' nu lamaa chi rac'bezamaa ryíia miety lamaa, chi rníen lamaa zacru chi rníen lamaa becw'e daáh, idaáh gwau get zacru ba, chi rac'bezamaa ryíianu lamaa per balzi quinynu lamaa, reganydiz cherumaa chi nlaze rúnramaa chi nigazie después queityrumaa gauramaa get chi ríé larumaa zalo gaty, larumaa zalo gac'xu, chi ríé rac' berumaa te tu ryiialarumaa, rzenyrumaann- ba. Ra cualquier diz ra manyní, ra bích'i ra, runmaa por icamaa t'iexën te tezrumaa zaga ra becw'e que gazramaa techi yunizhramaa zac' gaca danën como buny ba chi zie nlazé rnyienen lamaa rgyiénynu lamaa mejor gyiíanu lamaa techi guzt'pa iculoòmaa danën, zíe rníe naré.